﻿المشروع الذي أعمل عليه حاليا، هو كتابة كتاب <hesitation> أشعر بالتحمس حياله، <hesitation> لأنه يعطيني فرصة لكي أعبر عن أفكار وأراء لطالما كنت أريد أن أعبر عليها